Qentë komunikojnë me njëri-tjetrin kryesisht përmes gjuhës së trupit, që përfshin lëvizjet e bishtit, shprehjet e fytyrës dhe posturat. Këto sinjale ndihmojnë qentë të shprehin emocione dhe qëllime të ndryshme.